كنت نتمنى يكون عندي صوت زوين، حيت الغناء كيبقى واحد الطريقة رائعة باش نعبرو بها على المشاعر والأحاسيس ديالنا. ملي كتغني، كتكون كتعبر على داكشي لي لداخلك بطريقة فنية، وطريقة زوينة لكستمتعو بها الناس اللي كيسمعو ليك. الغنا كيعطيك واحد الإحساس خاص، بحال فاش كتعلم شي <hesitation> حرفة جديدة، ولا شي لغة. جديدة